Yo'o diciembre atenguixhi nguixhi, nguixhi kon yu'a, diciembre, enero, febrero, ulika marzo nguichi nguixhi, te abril, mayo ho ini marzo tukunguichi ini, marzo, abril, mayo te kon kuita ndagui, ha junio, julio, agosto nguichi kon danguii yita xanyita ta dangui té adikuxa kenó nguixhi nreyu te ñadi ku xakadaq kuno, itu ñaduku xakino xa'a ñuku nguixhi yita ndagui, te kutu ngano ngueno konduté, ñoo na xukano ngueno ko nú xakeno dakatión teñadii kaku ko nguixhi ihó ndutá te nde ya'á no te ñoda kue kue nde yo'o septiembre, octubre, noviembre da kidationo itú xanaxuná kueno naxunexhitono hó oinka kadationo xanaxu kuxa hu'u kutuno, nrida iño nrida itono kodion kuxa kó nrida kueá.